കേകിദു ഹലൌ പ്രകാര ഉന്ദു। ഒന്ന്। ഛ്ഹോചോലതേ ബസേ കേകിദു ഛ്ഹോചോലതേ ചകേ, ദര്ക് ഛോചോലതേ, മില്ക് ഛോചോലതേ ചകേ, വ്ഹിതേ ഛോചോലതേ, ഛോചോലതേ ലവ, ഛോചോ ഛിപ് ചകേ, ബ്രോവ്നിഏ ചകേ ബര്പുന്ദു। രണ്ട്। ഫ്രുഇത്യ് ചകേസിദു സ്ത്രവ്ബേര്ര്യ് ചകേ, ബ്ലുഏബേര്ര്യ് ചകേ, മന്ഗോ ചകേ, പിനേഅപ്പ്ലേ ചകേ, ബനന ചകേ, ഓരന്ഗേ ചകേ, അപ്പ്ലേ ചകേ ബര്പുന്ദു। മൂന്ന്। ഫശിഓന് ഫ്രുഇത്സ് കേകിദു ഛോചോനുത് ചകേ, ബോച്ച കിവി ചകേ ബര്പുന്ദു। ഛ്ലസ്സിച് ചകേഇദു വനില്ല, ബുത്തേര് ചകേ, മര്ബ്ലേ ചകേ, രേദ് വേല്വേത് ചകേ, ഹോനേയ് ചകേ, അല്മോന്ദേര് ചകേ, പിസ്ത ചകേ, ചര്രോത് ചകേ ബര്പുന്ദു।